<hesitation> Kao aminahy manokagna zao ai, <hesitation> tsy ara-dàlagna mihitsy magnaova ôlombelogno génétiquement zagny satria o <hesitation> efa karaha an'igny edy nagnamboaran'Andriamanitra ananjy ai nagnamboaran-jagnahary ananjy donc <hesitation> tokony efa mijanogno karaha an'igny fogna izy, raha natao viavy izy de viavy, raha nataon'Andriamanitra lalahy izy de lalahy, <hesitation> de exemple zao ohatra hoe ôlombelogno ve ataonao gène ana singe aminanjy aka, tsy ho hafahafa be marao raha karaha anjagny.